Mʋ waba mashɩn wanɩ bʋakʋ afɔna lɔlʋa ɛkʋ ayo kɔtɛ la mɛ wanu mashɩn nɩ ɛlʋ ɛlʋ bʋakafɔ neyadɔ wɔ kɔ ɛkʋ ka nalʋlʋya kanʋ nʋ kɛɔ maya sɛɛ vlama vrakɛtɩ yɛɔ ɩrɩ vɔlsɛnyɛ ɩrɩ gɔna ɗɔnɔ tawɔ mashɩnʋ lɩ bvakɩ yɔrɔ wanu akɔ nazɔ nʋ ksɛalatɔ mz wɔɔfɔ nafʋ wɩ nafɔlʋ mz kakɛ kɔnaxa ma ɛga sɛna nʋ alo sɛga slantɛ ta ma wɩ afɔ nalʋlʋya kanʋ mz wʋkɛ nyʋla alo mz vɔkɛlɛ ɩkɛ danɩ nʋ mz wʋkɛ nyʋla mz afɔ nyadɔ wɔ nefɩnɔ alo ɛga awɛŋlɑ kanʋ wɔ tenayɛ bɔva alo enamalɔkɔya bɔva la galɛtʋ yɛ tatɛkɛyɛ kɛmadʋ wɔ taomashɩnʋ mz skʋyɛ na afɔ nyamaho mz ɛlɔyɛ madɔ sɛɛ kɔpaa kɔbɔbɔ yɛɔ kɛmaltɔ sɛyɛ mz wʋklɔtɔ nʋ tɔyɔ mashɩnʋ wanu ɛlɔ zlɩ zɔnʋ ɗɔ la afɔ navɔ ana kedʋnɩ ɗɔ la afɔ nazɔ nʋ ʋtkpa mz mashɩnʋ wanu yɛɔ zlɛmɛ bɔlɑ tawɔ mashɩnɩ. Wanɩ kɛ afɔ neyadɔ wɔ nʋ waxɩ ɛfotɛ alɔkɔ wanɩ vlɩ ɛfɔɛ bʋakɔ yovɔ wanɩ afɔ nazɔ nɔ frasɛ nɔ frɩgɔ mʋ waxɛfɛ vlalɑ mɛ fayɩ kogelatɛr wanɩ lafɔ neyadɔ wɔ mɛ amʋtɛ awɔ alo bʋanɩ yɔnado nɛfɛ mɛ tayɔ kogelatɛr wanɩ lafɔ neyadɔ wʋ.